Sɛ nhu ahosuo a ɔyɛ ahahammono a, adeɛ a ɔdi kan ba ntim pa ara yɛ nyini, bibi a ɔɔfɛ ɔne nkɔsoɔ anaa nkɔanim esiane sɛ yɛto yɛ ani wiase a, nnua yɛ adeɛ a Nyankopɔn abɔ a sɛ ɔɔfifiri anaa ɔɔfefɛ abɛyɛ fɛ a, ɔyɛ a ne n’ahosuo no yɛ ahahammono nti baabi a m’ani bɛbɔ ahahammono so biaa no, adeɛ a ɔba me tim yɛ bibi a ɔɔnyini abɛyɛ fɛ. Bibi a ɔɔnyini abɛyɛ fɛ ne yɛ ahahammono. Sɛ bibi so nyini na ɔbɛyɛ fɛ a, ɔde anigyeɛ ba, ɔde ahosɛpɛ ba. Ɔma nnipa nyinaa kamfo adekorɔ no nti ahahammono deɛ, m’ani bɔ so pɛ, nhu sɛ bibi renyini, bibi reyɛ fɛ, bibi retu mpɔn, bibi rekɔ nkan nti ahahammono ara nono.